<noise> toh – toh Agogo hankansai e’gaba agogo aga lokachi guna sannaŋ e bairin da e kaynano, affo e’gadan e’gadaŋ fuga e’gadaŋ kambaga, waibur wana gono albur wana gono, sannaŋ norai baŋ banchi noru norikona wana gono talka wana gono, waŋkulu kaŋdai burra didama wana gona, zaŋka kaina wana gono arwasu wana gono, waibur wana gono arwasu wana gono. Wankaŋ nidi dama kulu nigadai, niba kachi ni noro mai, burra noru mai burra kani mayaŋ mai inji hausanchay e’nai bur masitai hausa chinano daŋ ayga chinisai hausa china ga, e’ya burra noro mai e’ya burra kani mayaŋ mai naŋkaŋ bur noro kaŋ kai nodinno burra gakai burra sitonton abon burra si gazi burra si zaymo burra si karkata wankaŋ dai burra di ni noro ni noro gahinka dai nimadu hankaŋ niga hayoda kuldai nigadai. Annaŋ bahanfo ingamo i’ga i’ga lokacho dakai burkaŋ gaŋda waya ga dakai abon, dinsinda mo niga dai agogo niga daŋ fuga nigadaŋ ni kambaga, albur wana gono waibur wana gono, waŋkaŋ dai burra di dama kulu burra ga dai, ay saŋno mainoya waŋkaŋ aygabai asitonton aysi gazi aysi tari aysi zai aysi kwam, ingano ayga wani ingano ayga chinisai, ayya bindai ayba fargano ayga ba kakwaika kani hunkuna aymaŋba du jirbi amai noya.